Saawari meleja bukoni saawari an daw jay bapam hukiam, daw mi joga goonga, gam goonga buti nangot dokotwai. Daga hukati mambo mnda jogi goonga, yohabda nimi nan niti na goonga. Bedela bo hangi enda wami watukajogo goonga wan, isha alla.